أعتقد إن حفظ الجصائد له فوائد حلوة للأطفال، يساعدهم في تحسين مهارات اللغة والفهم، وكمان يبني عندهم الثجة بالنفس، هم لما يشاركون في حفظ الجصائد يشعرون بالفخر، وهذا يحفزهم على التعلم أكثر، يعني العملية مو بس في الحفظ، بل هي تجربة تعليمية ممتعة لهم.